اغرب حيوان شفته كانت زرافة ذات الرقبة البيضاء في رحلة سفاري في جنوب افريقيا. كنت في زيارة مع العائلة لاحد المحميات الطبيعية. وفوجئنا بشوفة الزرافة اللي كانت مختلفة عن اللي نعرفها. كان جسمها ابيض بشكل غير طبيعي. هذاشي نادر جدا كان منظرها غريب بس رائع. وكنا كلنا متفاجئين من هذه الظاهرة الطبيعية.